א טשעין סאו שניידט דורך האלץ, עס האט אין זיך א טשעין א קייטל וואס אויף דעם איז פארהאן אסאך ציינדלעך וועלכע דרייען זיך ארום זייער שנעל און ווען דאס טוט אנרירן האלץ, טוט עס אריינשניידן די האלץ, דאס איז א שנעלע וועג וויאזוי צו שניידן האלץ.